चींटियाँ भोजन इक्कठा करन के लाये कोई तरीका अपनावत ह जैसे चिटि अपने सरिर पर मौजूद छोटे छोटे बालों का इस्तेमाल करके हवा मा मौजूद भोजन से निकलने वाले रसायन को पता लगा लेत ह। चिटिया अपने भोजन के साथ फोर्मौं का निशान छोड़ती ह। जेमें दुसरी चींटियाँ भोजन दुंढने म मदद करती ह। चींटियाँ जमीन पर मीठी चीज रखने जैसे चीनी गुड़ रखने पर आ जात ह। चींटियाँ अपने जबड़े से भोजन के बड़े स्त्रोत को तोड़ लेत ह और कालोनी म वापस ले जात ह। चींटियाँ अपने पेट म जमा भोजन को उस चिटि को देत ह जिसे भोजन की जरूरत होत ह। चींटियाँ सर्वभारी होत ह। ये पौधे और जनावर दोनों को खा जात ह। चींटीयों के आहार मा ये चीजे शामिल ह जैसे पत्ते कवक अमृत फल सब्जिया, चीनी कीड़े आदि।